Inomo paling iofi untuk lako manena manege okia owortel deo tomat karna balu balusu jo temo wortel de tomat mane nako wojomo lako lo itarang lako ma <hesitation> lako ma kia ma kabur lo itarang karna wortel de tamate mane wortel de tamate mane ma dema kandungan vitamin k de sokomanege.